والله ودك لو تعيش في قرية صغيرة أفظل. الطبيعة هناك جميلة والجو هادي ، تشوف العشب والاخضر والجبال. تسمع صوت الطيور ، الناس طيبين ودودين علاقاتهم أقرب من بعض. في المدينة الكبيرة تحس بالعزلة ، ظغط ناس مشغولة ،كل واحد في حالة. أما القرية الكل متعاون يومك يكون ملئ بال-الأشياء الجميلة الأشياء الحلوة ، يعني تجدر تحس بالأمان ، تحس أنك وسط أهلك تستمتع بالبساطه وكدة.